Për avei abastansa proteine e dë fer ëntà mangé d'öu e pöi beivi d'lait e pöi ti mange d'fazöi, tanti fazöi e tanti legumi e ti pöle co büté ëndrinta le lentiglie ch'al an dë fer e a tenu ën po ën po sü, përché dezno l'as pa bastansa dë fer